जब हम के विदेश मा जांड लगया छिन तो हामु मा वेगु सब डाटा वन अर अगर डाटा मा से नि वन ता हुमून केगी हेल्प ल्योन्ड अगर हमते कुछ प्रॉब्लम ची वेगु सब डाटा वन अगर हम ख्वे जोला ता हमुन सबसे पहली वखा वाखे पुलिस ते फ़ोन कन अर नी ता आजकल गूगल ची गूगल से भी पता कालु।